زمونږ کلتوري خواړه هغه څې زما خوښیږي هغه دوپیاازه ده، هغه چې <hesitation> د غوښې پخیدل دي په یو خاص شکل باندې د پیازو سره چه معمولاً په جشنونو کې هم ترېنه استفاده کیږي، یا خاصو مراسمو کې یا ډوډی کې <hesitation> فامیلي او کلتوري میراث.